Ewa exctincteur zany aloha, zaka ampiasaina itanao kôfa tranon'ny dadilahinao may reny? _x000D_ Ampiasainao to exctincteur de mety avotravotra izy bakeo, exctincteur mamono môtro! fa tsy vao mainka tobasanao rano de misy fotoana izy io vao mainka koa izy io mirehitra fa tobasanao rano, basy exctincteur zany ampesainao mba hanavotra anazy leroa.